Nyi ena miaka ikumi ichiya namuomba Murungu anjinike maisha- ma- ma- mame maisha marefu nihirime nirime hiyafikiya. Nairima hira phindo fingi sana, nairima iboresha biashara yakwa na nairimaaa iboresha ki- ishi- ishamba ghakwa na nairima ihendelesa mi- mifugo yakwa, Mrungu anjinike maisha mecha.